Miɗe jogii paɗe baabi so ley galle oo ngommi kanje ɓornotoomi. Miɗe jogii paɗe kereppu so mi johoowo yiiloyaade miɗe wattaɗe. Noone paɗeeji ɗi njogiimi ɗii kaa, ɗoo mbiyataa haaɗi. <hesitation> <hesitation> Saa ƴeewii hoɗun fuu jonkaa won ko waɗi ɗun. Paɗe ɗee jonkaa nii woni no ɗe ngodiri.